<noise> Gne baffle gne baffle io zany ohatry hoe akoraha carton zany da o fahalalako an'azy hoe misy concentration ana feo da arakarakan'igny amin'izay fiboahany lastagny fa hum sy ahoako aby zany lefa misy hanaovagny baly defa izay izy.